Ireo kara- ie karazagne nakanzo fitafy ame faritra sud est: kazaky, palitô, kasiro, salova, etry, ankazo lava, patalô, pata court, zipo, kolôty, bikini.